Turli xil sut turlari mavjud masal sigir suti, qo'y suti, echki suti, so'ya suti, bodom suti va kakos suti. Ular kelib chiqishi ta'mi va ozuqaviy tarkibi bilan farqlanadi.